סאלער פאנעלן ווערן גענוצט צו קענען די- די שיין פון די זון. ס'- וו- מאכט אז אזוי זאלן זאכן קענען ארבעטן אן עלעקטרי- ס'זאל קענען ארבעטן עלעקטריק, ס'זאל קענען ארבעטן אליין <hesitation> מיט הילף פון די זון מיט דעם. ס'ציהט אריין די זון שיינען און נאכדעם קען עס ארבעטן אלעק- לעקטערס קענען נאכדעם ארבעטן אן עלעקטריק.